Ti'i ëch najue abëka'am adyun yë a'ax dun nyënëmbyë horneado kap jatyë tijatyë a'ax dun pyadakpyë pero jue a'ax dun yadyun okyanyë a'ax jedun yaj kojyë pero kap ëch dun mana este nuk oy nuk i'ixnyëneyb a'ax dun yadyun porque ti'i kyëxpë ko'o abëkany porque jue a'ax jadun ko'o a'ax ti'i yak jadyëmanytë je kay yadyun namëj nëmay, ma a'ax dun kyay iukën pero ëch este padyë dun jawë yabëkaynyë ji'im dun ja ka'ay adyunay.